عيش حياة جيدة يعني تحقيق التوازن بين مختلف جوانب الحياة مثل الصحة النفسية والجسدية السعاده والراحه يشمل ذلك بناء علاقات صحية مع الآخرين والعمل على تحقيق الأهداف الشخصية والاستمتاع باللحظات البسيطة. كمان يعني الاستمتاع بالأنشطة الي تحبها وتساهم في نموك الشخصي والشعور بالرضا عن النفس والمساهمة الإيجابية في المجتمع.